Suv, choy, qahva, sharbat, limonad, kola, sut, kefir, ayron, kampot, mors, kvas, gazli suv, mevali smuzi, kakao, issiq shakalad, energetik ichimliklar, choy damlamalari, o'simlik choyi, mineral suv, <hesitation> qatiq, tamat sharbati, uzum sharbati, kakos suvi, so'ya suti, bodom suti.